دائما ما أحب ألعاب الحاسوب عندما أكون بمفردي ألعاب العقل التي تلعب على الحاسوب هي أفضل الألعاب التي أحب أن ألعبها، وعندما يكون بها ألعاب ذكاء أحبها جدا.